Ikhakiowe ikiowe efe agogo esa eregbebia ikake kiowe oni ogoge esa ra ire mare nirare izemi school nara then ikhakhe munora ra kuebireraze zebene ivario wa ide gbe ragb fu ikhakhegebe iduya aki iyakie amoi idetor oni aki rasi efe four fie agoge idge its ewo itso gode ikhedegbe variowa ikhavario hamoi igba kamu yoto nirare gbifu yaki edenike then ukpereni zeva igeraro khowe efe agogi esa izema nirigho nere nayebi rerazazebe irema renara ikuwerawo then ikhevare irarese emaki igbakamu ni raregbe nifufu iduaki amoi idetor sti agogi edge agogi esa ivare owa ivake emienrigho rare ikuera wo then ukpere nizera amoi igeruro kiowe efe edge ikhake norni akanya nor kereme izemanirigho nera reye b dire ze wonobe ikuerawo eremare then iraresiaki ukperenira rese aki duyaki izemanirare yaki radeni bozivare ohen amie ikheyadenibozi igbede nenivare ikarurovare idegbe yabeno oworo inemarenirighore ikweya ukpere nize edge ige roro khiowe amo amoi ukpere ifu miea okira ameh rira weno nirabeni enibozi quo or nirare zema nirigho irese ni emaki then ofumiawo ukpe reni izi ese ikege rurozema. Ikiowe efe gogo edge iremare nirigho re izemanara eye ebirezeze ebe memikare iyaresi emaki iduya ki amoneni khe duyaki efe ten or khete twelve rikhese ivare owa efe four or fi ugie efe agogo esa ikhakhe vare ikhekere emira reni righore iquirigoya ikhewena amenirare gbifufu edenike idilai lomu yorto ideniemayoto mirare zema nirigho nera reyor obirena zezebe then ukpere nizo esa isenuro kwowe efe agogo edge izemanirigho inemanenarare imunora yaku ebirezezebe then me vare irarese emaki iduyaki ikheruroki ikiefo agogo edge or agoge ese ivare owa ikhakeru rovare ova ikhegeramuebeoto abirarizame ya aki edenike ukperi serua nike igerurokiowe eye gogo edge oni efe agogo edge ra izema nirigho me iyarese emaki iduyaki ikhioto sto agode ikhahevario owa ikeremi reni righo re ikuerawo iremare narare then memifimia igerurokiowe edeni ke ikerekhowo imameni kaya yota abirarikeregbra nera rikere moiso yame amoh okhakira irayaki radi bezi irogho gho kiowe irarowowo kiowe iresi emirigherare yorto ino wo yaki amoigbede nenimoto duma vare aremo ogho ro ma.